Siaga ettana kajude na masolang jaji ku bangsana furakiq melli kaju fole pasaq e <hesitation> tapataron- tapanasuni afaqna ku bangsa ifatama meto aga ku kulkas e lettuq siminggu ato limang ngesso masolang meto jaji ku bangsana furakiq melli kaju tappa tanasuni nappa tayanreni supaya wedding magelloq